O relot ruk ngom re kmemik enangte tete nagam re kmim mar enang tete to o mhetor ruk ngaro rektor lyar ngam kut kaelik konmo nmhtor ruk ngama vle lya kngai ngai ngam kta lol ka kser ruk ka mrot. Nang mor ruk mo mrek ko ngota vle mo mrek tokhe o kam o relot ruk enangtok. Ngoma papat kam gem a pua ka khi ngoma kgi panaim mar kam karrei smia uii khiit nga ngor kmemik ei. Enang o morek, osingol, o yamme o relto ruk mor tgus ngom kaemik ei. Tokhe kre kam havai te. Ngam kaim mar ngona hera pat kam herom anirto kam pet a gidiel kam mngar nang enkam la griei. To ngoma papat he o ngot re kmel ka mhe ta kam kta vle kaem kaem kaemâ to ngor kanker. To mgoma gem a pui ngoma ngam o krek ngomagem a pui kam khi. Ngoma khi pum mar kngai kpanaim mar O ngoma komor kmek ka khi pmar kael o krek kam kpom mar ser pgam mar ei. Tokhe kua havaite kua o ol o relot ruk enangtok ngom lok papat kmerharom nngia nngia e. Ngom her gia khi he ngoma kiram mar he. O enang sinngol ngoma kiram mar va ngoma kaelik oguo ma pui ngom gia kaelik kuo ma korson knganner rik. Va ngoma patte o ngor smia khi mar kam smia vui he ka mngar. Toa ngom gem a pui to hera kiram mar kam vui ka minger ei. Nop endri o relot ri kua mon mar tuk mo e orelot ri enang o hivotgi enang o o hik o rak o katlet o relot ruk ngoma ngamo Ngaroo gidel kmar endri ngot ngoma rere kmar ngoma khi khi kam mar kam mngar ngannor kmemik. A gik atgiang to na ma kpom o relot ngama vle iho. Ngir kaemik enang tete. ngmo ngat ku ngtok ngir kut kae mik he. Ko ngir kaemik kat kael kta havai te o ngoro kiram kat kaem. Ngora kpom a kre mang tete ma vlemas mang ngmo o tete ma sagam kam hopâ he kaem marot o. Tokhe ngom her gia kiram o relot entok he. Kam mrot oguo kia pui kat tlo vua ya kat e. Ngiaka mrot tete kmemik tya nang.